Yaanti seli he gyíŧi ma bigi ma bina a wéde, hee gí ngaaja, yíŧi mbol, njabra, he asínbar, bég bindúbatu a wédi ma bingi gí mo.